Kin ndea m nda chun anwua waa mdi ban ku chi kuma ku-kuka san andʒun chií dan m nda chun ku chi nwu a wua ko san san kuba <hesitation> fin mikyin wa sansan wa tsaʒaʒa kí fin tswin ba a'a bya tsaʒaʒa i be achoa na kuna kuna na pajukun kí fíntswín ba kīna ku na kyonkyon ba joa ki fin tswin ki <hesitation> baajo baa na gban nto ba ba ki na ku–kuna ba bacho kuna <hesitation> dea di ba ku na ta a <hesitation> aʒo i fintswīn ba kiba u ho kyin'a ba jibu a-yo ndoa hoa-aba yondoa kina beri dan kara ku pwadʒu ba fintse be, an kuma mda chun a nwuawa ba kyin bu wana she chidun wa ba kyin wa she chidun kuma ku sansan kuka baɗī sose ba ku chi i yobaba na kum ku sansan i fin mikyin a ba be iyaa baa abua ku na tsa chī nwuawa ku na chun nda chun kifitswin kuma chi nwua wa mn da chori a ki jiji ye ba mnda cho bua kuna chon kuma kana tejin mnda chon jin’a kuna tea ifin buba m nda chonju nwuawa m nda chonjia ra i chin ye. Ku ba akyín waa kunaa najin yi pajukun kuna kuna taa a a <hesitation> adia ifín paju kun dan ko ku ba be ko ku baa ku na mbaayi kuna mbyadi san waa pajukun ma mbyau beri dan a nwuawa sansan chiga kifintswin chiga kna mnda chon a nwuauwa na fiji a nua kibe ayoa a damua mabi mnda chon nwua anwini ʒoa na chokaa bendʒun ba kuna chon na ba nwunu hna vya abe ba mnda chon nwuawa yinu dan uma bau abe ba kurí bau chi uma ba be kuri bau chi so anwuawa baatati kuma be na chonbe nab be na chon abe hunu berí ra bau abe ma vinra be sheya ama anwuawa na hokyin wejini ko abe ma iyo ko abe ma baanì kuri bau chi anwuawa sansan wa san san a san bua na ta kidia kibe ʒoa kibe ʒia kata ibe bua sansan kuko kuna tsa anwuawa wasansan wa am nda chon mndi bau chi bechu i cín ku-kuna chon bua mnda chon n kana chon bua ku na chon kuma mnda chon bua i tsa bau mkyīm ba kuma kui kaí tsa bua an ka na chon i chin ye mma dan chi ndo ibea ka pwadʒu ba as-asho ndo ibea ka pwadʒu ba as asho pyīna mndi bī duu uma chī ndo chí nwua wuwa wasansan ndo chí nwua wuwa wasansan ndo chí nwua wuwa wasansan hun nwuawa mma dan. Uri yani aa m di ya be jom waa im tsa bikīa nyuu pyun'a baa nwua wa baa ra gbando wu urí dan uri yani kuri dan uri ya be joa wa ire na ama akyin ai ku ya itswin a ire na ku ya i tswinia ire na so anwuawa na tsana chia nwaawa sansan ba anwuawa sansan chi nwu awa foji nua chi nwuawa bannua chi nwuawa fojia iyayea kepyen a ku bi ndo ben ca ku chi nwuawa foji iyayea ku chi nwuawa foji ba cho dan a nya cho i yo na dan yi paju kun dan anua na tsa na ba natsaanaba anua na yiaku be chepeni ba anwua anua na chongua ba nua na tsana ba-ba bendo anwuawa wa baba anwuawa sansan wan mnda chon anwuawawa ba ayi wawa wa funfa ma ibe yoa afa fun fun chi bua sansan nwuawa ma funfa san san kuri yi kendeakurī chonji nwua ba baʒhinʒhin’a awe ba nya cho suu numa wakuri tsaʒa afintswín yo i be ayi wa ku fun finfaa kama nwuawa wa tsabu tso ikibea dadora kuyi kenea kuri da <hesitation> ho anua ba bazhinʒhin a ra kibe cho wa kama kun a da a pa doki <hesitation> bea dadora ki sibiti ra. Kuri dado <hesitation> kuri da-ku rira chonjī nua kinrea kuma chonji apajukun baī sibitira m kinea kuna dabedo benadu asokira kinea kurī kao chonji ʒhinʒhena kindea kuna tsa ba pajukun ra sibiti ra kinea kuna tsa ba boʒhinʒhin a na wo be di na tsabe na chi nwuawa sansa waa mnda chon fintswin nwuawa wana ndeadiɓa nwuawa wana fokom maye waa anua ma dan yiu nuuawa wana chonjì nua kīn dea anua na chonjia kuma nwuawa wa kuna tsaʒa ko ma ibe yo kuma ba kuma buaba nwuawa wakana foji waa una dan yiu uma dan kara ku ya bedʒun ba kuri chi kara ku chin <hesitation> bea apajukun bua una chon beri yikau uri duka abua una du kibe aben’a anwuawa sansan kuunabi <hesitation> kapinà mban’u semma yinu dan ku chīa mnua wa gbanchin ba ku chia nwuawa gbando bo ku ciha nwuawa tsa chika ba ku chia nwuawa ta ya tsa bubaatati wa mda chom ba ama kapyina m ban’u ra se mma chijin mma yinuaeh ku chia nwuawa ra tsa chi kaba chia nwuawa ra gbando ba chia nwuawa ra ya na pwadʒu ba fintse kowen de time chia nwuawa nwunu na bau ko ma akanī na bau kuna wachi kama. <hesitation> atdwina mbumbu wa baa a damuwa ba, baa nwu awa wa bodi sose ba a ba wa chi itsekiya wa pajukun ma mbya du wuwa sansan'a wa ba le debī wa ba a a akyin wa kuna tsaʒa pajukun yo anwuawa wa kuna fojia baa ko ma kani wa bi ibe a wama shonpyin'a wa maī bī wa tsa ʒaʒa anwuawa wa-wanatsaʒa ko ma akanī ya i <hesitation> fun mbaa ba fin ʒhinʒa bua anwuawa na ta na ku san kai ba baa nwua wa na gbachīn ba baa nwua wa na gbando tsa dagba ba apajukun ba anwuawa wana ho chin’a wejin wana tsa buju time we tsabuju kuī tsabuju tam wa ho ʒhinbanchi ya manta kurí tsa ten wa tsa komaye ko abe chepenī ma baani abe wa nī buju ki ndo ma baani kurī a nya anyacho dʒun wa ku tsa buju so nua yo chi ai a nwuawa wasansa waa nda chon m kuma ba halia bunu m banku baake maa nwuawani wa i ta halia indo be kui bi ta i ndo ben ba ah ifin ndʒun wadʒun kuri chi ndoa kurí ta hati wasansan wa kuna tsa kuna ʒabe kuna najin kata ki findo Indo bua ba yo ba yoa amma ku ma bi ndo bin kuri dan kuma naa tsaana i ndo a ba so m nditsaka nde yo hunu m yi irī a nwuawa m nda chon baa nwuawa mabi kuri dan kuna ʒaabe ba jiabujua ba juna jia kyi ba ku tsayia buju ba abua ahen ba se bu abu anasan wa tama be baka ra gas ra so baa koma nwua wuwa ni mnda chin ba anwua wa ma ne yia buju ibe hinba mnda chonjia ba kuma mndī chonku ba ko kuma sakama ye ama nwuawa ma bi uma tsayī ibe ahin sansan chiwa mnda chon boa nwua wuwa baa be na funfa tanma be nde fa nde fa nde so pyin bera tsadʒura anasara hoa kinea anasara ra tsa waa be na mbya ibe bu aaa bua mbya ra bera tsa mwuawa sunuma na baa-abua anasaa hoa na tsa be na ʒenbende tsa bujuba bena ya tsun bujuwa hwen-hwen ki ti kuma chia nwuwuwa sansan waanda chon ba nwuawuwaa mnda chon ko mma bī ba ye ko ma fefu kura chon baa dole abu wa wawa beria ya ra wa chidoniyo kuna najin ba koma kani kuna ta avyun-kuna ga-kuna tavyun ba pajukun kuna. Tavyun ba pajukun na tsaʒabe ko ma ibe butsoani ibe wa abujie chidon kata chi nwuawa mnda chon ba nwua wana sheʒo iyaye bum ba nwuawa na pantsīnibe wa kuna hokyin – kuna nabejín kuna tsabe bua be na chon kuna tso tswin kuna tsabutso kuna nīaba ku na ya ida kata chi nwuawa mnda chon baa nwu waa iri bi ku dan aku kuna tsaa na i ndo be ba aku kura yaada ba kuna fyin’a budʒun ba kuchi ndo ku mbya a bua ibe tishe aʒora ku mbya ibe tishe mbya mbya-mbyara wa be ra ba ku ra faceboo yaba mnda chun nwua wei kuna tsa butso sose kuna ku kuna kuna tsa butso kuna niaba kuna baa nghu kuna tsa waana tsa waa chi nwuawaa mnda chon sheshe chindon nwuawa chi bendʒun kata nwuawa na foji koma kanī wa ma bi ibe ya ibe <hesitation> pyin’a wama shun pyìnbia wa na kan ba bajoa ba wa na chī ben dʒun wana tsaa chika ichinjoa ba wana bena chiben dʒun bajoa bena tsa munna kata a nwuawa irí nwuawal chi waana chon nwuawa sansan numa wa bakyīn wa tsaʒaʒa numa wa kana sheshi nyashi sheshe chidon. Wa ka na ba jii chidon wa ɓa sin chidon i fin mikhian chi nwu a wuwan nda chun ba nwaa wa sasan ku chi ba adi kagbim ba kuchi yobba na chi nwuawaa saasan hun ba anwaawa wa kuna chunjin mda chungian baa ko mnda chonjia jiji dinna bua ko i chin budʒun ba mda chonjia ku ra chunjimo ijijia ku yīnu dan eh mma chigom mdi tsaʒauyo chi anwu awa sansa wa mda chun